Ezi-momde ameh ali, meh, ezi mande oru oliki, kpekpo, nor, yaa, ezi mande ana ali nameh oru, odo-okpo nom, oru oki yor, ku na kpokpo- ru, nom, aka-ayor, aku ade koboh ta, memeh nimi-tietie, awu iyanfe, meh, aleni awu iyanfe zee-gba nor meh okpo, ameh na abu zee-gba, aley-ezi mande ameh, na abi siri na. abaka, nami sir-awi-ru, meh okpo ameh na-awa-ki imimeh neni sa-waa ichicha, ezi mande amah, ali meh, oru, kpo-kporu nom, okpo, oh aru, okpo-kporu, nomeh, kor-si meh, ali zi meh ezi mande ameh waa-zi, oh na puu n ki siriy che, oh na abo-okpo-oh aba zee-gba, eblimi-meh, awi-iyanfe meh, aka nemi awi-iyanfe ama, yaa, woyie nize owa? orr nebi isi okpo ibla-meh, ayor ma che ne-bua ba ayo-okpo ameh che-che ibu nor aba korni ezi mande, mba awu no-okpo-eh-agba-kpo-kporu meh, emeh nam aba bua noh nor-ogori, na ma ade oh nama abi-isi abah, kor meh, maa ade nor ogori, ma bisi aba akor, ayu-tie yaa, naka, ade nor-ogori. aka besi-bi yaa, aley, na-aley aki madi jaweda aba kwo nor, aki ma li, jawuda aba kwo nor, waa noh okpo, amayaa, waa yia okpo, ama ayaa nah, because ami meh, ukro aleni beno ne-de-ezee, keni yor memeh, nam ma aba ade, nor-ogori, oh nami, ibu nor, ze-gba ebi meh, na ma bisi baa kor, meh yena ma onu okpebi, mba am-oh-okpo, ameh okpebi, tayaa, oh nam, ma ba-isiaba kor meh na, awor, olor-za waa nu waa norori isom alah, ami bamu okpebi yaa, yenaa ma amu, okpebi orr meh. Nka lami-si nu, nameh, nami ibu no-okpo amer ebi mer, jiji-waa, ni kwom, nede-hie-ruu ali mek-meh na no-okpo, alah meh isi ri mer, izee mande aba kor meh na, olor sa du yaa meh, kor nu na, ni orizi awor ayie, mer Waa. doom aya. ni injalekooh. che oh na yeba de kalon nī. ina. na zoh. okpo. amah alimeme. eey-eey. ketech. ketech. mme ami ba. ayi-ínjalekah okpebí yaa. nami bu noh-okpo. ezi maude amah ebi chwi mme. alami. ibu nor ebi. ízí. ode teseey sem. ni kwom egba. ne-nah. ade-tessí mme waa. kie nami-īsiri. mme nam bī mooh no-okpo amah. ateh. nam-amah ade noo-ogori. namí. bu nor ebí chewí mme. okpo. ni kala. meh. sí-ríe meh. nam. mah appuu meh. ono-na mah puu teh mme. okpo-oh ni meya ni meh yah ezí-mande ameh alī mme. alah ami adu ayah mmeh. namí ízí oh-okpo amah baa zí drey graamh nom mah. kala. ami ayor mme na-me isi aba kor meh onah mme. nn-ba zoh-okpo. yaah mah. zoh-okpo. nom meh-meh. adu ayah. ni zī ozoh-okpo nom. nami īsī. eȝey mande amah alimeh. alah adu-ayah mme. waa adu ayah nami. ízeȝee boh-okpo ameh bah. jīey graamh nomah. bí-jrey graamh de-ben-deh nomah kala aami ayor mme. nn-bah zoh-okpo yah. mah zoh-okpo nom-memeh wa-ah adu ayah. ní-ízana. īzi ozoh-okpo nom namī îsi ezee mande ame akí sírî lami. aj̄u-j́iê no-omu-mu. kami gee meh namí bí. ezin mande ameh. aba-aju meh. maha ni ìbu bah ahe-hah tie. nami ache-lah. nami ah. wooh no-oji. nami-mah aj́u tie yīrru nomeh. alah mah aj́u-tíe yirru nomeh. ntah ni. ikplede amah alooh abí rí-mmeh. atímayí kayah. tah malor-oh-wheeȝe kar anu bene. eni kaha. ni-nn-heem. ikplede iwi-orizah meh yah aywu-tíeyer. ni nano-okpebí enyi yie ikalor aba yor nu-abí ichwí utie ameh yaa. ikplede aku abah no-okpo. ameh. aku. aba keteh-ketch. onu. nua aba yeh́ bah kalor meh iwi amah anoh-okpo. keteh-ketch yaa. mí-manu atie kposi-kposí,-kposí. nami íbu no. ahh ade ibi akor meh. olor-ȝah. do-oh-okpo ameh yaa. kor noon kalam meh nah. ami zezee. ami zezee. oh-yekar keteh-keteh. nom mah

Mer-ezi, mande, ana, ali-na mer oru, okposi nom ozi mande oru okpo-kporu nom, oru-osom-okpo bi-ichui non oru, ode-kalor nom, aku ade-kalor ta oro-ri tsa-tsa, waba-ayor ogbo-gba tie si, nede-woma, otie, isi-imimem awey eji wrrey iche-chai, <hesitation> awi, iyonfe, nta awi-iyanfe amer meh, eta, tie- esi, adu, nah mer-me nun ina-men-a, akwa awor-ya kana, ne-nani-morga agu, awor ni-ba, ade-kaleyi che ne-bi-nani-monga amemo awor, ni-bi, aworu-mah, aba yor zi nora che, ne-zi, mande ma-che nam kali-imi-mer ba aju, agume, nami, able- yelah-agu, nami-isi-ri agu, mer, oni-isi-morga mer, onu naka. aya-agu, cheta, oh, na-aba chela, aki, imimer, onu, nena, owey ejie arrey iynafe agu-me, awor, tie, tie ofa, ta anu-kaleyi kali-imimer-amer, tie-tie, ne-gret epa iyi-yi wan, sta-sta, oh ne-ku, ayeh, ekie-ezi-mande-mande, mena, memenu-na mena, ezi mande oru. odo-okpo, nom oro-oso-okpo, kposi kposi be- ichu nom oru, oku, wi-mor sah ki nom oru, ki, yor, na, awi-ya-awi-yi, ki fie, non guya nom, memer, ne-ezi mande ina-alon-mer, ezi-mande. oru okposi nom.